Nnndo ngikundi kwa vandu le inii ngikundi tiki na vandu vo tukae undusha tukundane tutra hongwe fo hata kolya ni- hata kolya ni mndu mwamrasa akwa tukae undusha kwa sababu mwa mrasa le mfe mwana mmao wako ni fe mwana mmafoo kwetre we wosa iishwa na mwamrasa fo kwasababu nndo choose kikafuumia fenfe wakwansa ektrishia na mwanammao kanemanya nakasha kwakutro nndo ngikundi le kwa vandu veengi ni ngikundi tukundane tuheshimiane tumanayane hata kolya ni ndwari mamrasa afo naafesha kila mfiri kauiya olae umevaa arta. olae ume- umeuchiya fo atra. ulae umeuchya umsima lakini mwana mmao sha kolya ali kwasha lisho. alikwasha le kwetre eshiilima fo ngamaa. Eeeh ngamaa lakini nndo ngiveeli nimetrekwa ni isisitisa kwamba kila mmndu akaishi kunu dunuani woose truli hitra kwetre mmndu alikaa fo milele fo. kwetre uwishi mfiri wafo fo kwakutro kuna haja ye suana na mndu mfo kundana na vandu treta navo undusha seka navo na muungu fe moni nikutro akundi utrasuane.